Iyerede kalukude mega laddeq wedding ipancaji fannasung yang pertama pasti engka onde-onde iyaro ko lokiq mebbuq onde-onde pasti iparuq ero kelapade nah kedua iyanaritu ko lokiq mebbuq <hesitation> lekkuq pasti ko lokiq mebbuq lekkuq pasti engka santanna engka to fole paruq-paruq kelapade kedua ku lokiq mebbuq- <hesitation> mebbuq goreng-goreng pasti engkato kalukunna jaji mega laddeq ku lokiq mebbuq mas- <hesitation> annasungeng fole kaluku